Itanao fanambara ty fangala voloko ety zay hany ame madio sara gn'ame sisiny aveo gn'antenantenany somary antonotoniny fa sy tena le madio loatry aveo koa gn'ambonimbony eny hany lavalava da refa raha e zay de trasena zany gn'ame sisiny koa zay zany e gn'hanaovany enazy.